Juë ëch ni'xë yëdun xa'ajpë të'ëts pajk ni'iy, yë chile guajillo, yë habanero, mëd yë jelapëno jeyoyëch dun na i'ixë kachmay i'ixë.